komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld segjum við frá fyrstu ljósmyndinni sem birst hefur

og kynnum okkur muninn á ungs fólks og fullorðinna ég heiti og nú verða sagðar Krakkafréttir stjörnufræðingar hafa tekið fyrstu ljósmyndina af svartholi þessi sögulega mynd er afrakstur meira en tíu

ára vinnu vísindamanna um allan heim en hún sýnir skuggann sem svartholið varpar á glóandi heita sem umlykur það svarthol eru ein fyrirbæri alheimsins þau eru staðir þar sem þyngdarkrafturinn er svo sterkur að ekkert sleppur frá þeim ekki einu sinni ljós myndin af svartholinu var tekin með sjónauka sem kallast

hann dregur nafn sitt sem er jaðar eða mörk svartholsins ef eitthvað fer inn fyrir kemur það aldrei út aftur sjónaukinn er í raun átta

um allan heim sem eru tengd saman þannig fékkst einn risavaxinn sjónauki sem er jafn stór og jörðin til þess að öll loftnetin gætu þurfti að samstilla þau með nákvæmustu klukkum í heiminum Guðni t h Jóhannesson forseti Íslands hleypti

af stokkunum átakinu Íslenskt gjörið svo vel þar sem innlendir framleiðendur og verslanir taka höndum saman og bjóða upp á úrval af íslenskum vörum í verslunum víða um land mig langaði til þess að styrkja

þetta ágæta framtak hvetja fólk til þess að huga að því sem er búið til hér heima opnunarhátíðin var í Bónus í Garðabæ og þar hitti forsetinn móður sína fyrir tilviljun sem var að fara að versla

var hérna fyrir tilviljun að versla velur hún íslenskt já ég held að það hljóti að vera ég fæ að minnsta kosti góðan plokkfisk

á íslensku máli leiðir ýmislegt fróðlegt í ljós um muninn á því hvernig krakkar tala og hvernig fullorðnir tala sérstakt málfar unglinga byrjaði að þróast um miðja síðustu öld þegar mjög margir fluttu til Reykjavíkur þá hneykslaði það mjög eldra fólk að

nafnorð og lýsingarorð og töluðu um að eitthvað væri eða púkó eða gaggó unglingamál einkennist gjarnan af svona óhefðbundnu orðalagi er oft svona mjög myndrænt og skapandi Sigríður stýrir ásamt Eiríki Rögnvaldssyni stórri rannsókn á áhrifum ensku

á íslenskt mál

sumir tala um að gefa ræðu give a

fólk var spurt hvort því fyndist setningin strákarnir eru blankir þeim vantar fimm

þúsund krónur eðlileg rétt væri að segja þá vantar en flestum sem eru yngri en þrítugt finnst setningin eðlileg þau voru líka spurð um setninguna þeir hlakka svo til sem er málfræðilega rétt en bara einum af hverjum þremur sem eru undir tvítugu finnst en eru þessar breytingar góðar eða slæmar það liggur í eðli tungumála að breytast öll lifandi tungumál breytast tónskóli Sigursveins og leikskólar í Reykjavík héldu tónleika í Hörpu í gær á opnunardegi

Tónskóla Sigursveins

lög eftir þekkta Jóhann g Jóhannsson